Manahaky anizao moa ñy tohiny ñy rehaky mañaraky toy: -"Manao fety avao lereo nareo bakabakañy zay ?Manao akory ñy fanaovanareo ñ'azy ?Fa la a tonga lafatsy ro maha finaritsy ñy fetinareo. Misy fomba va ñy fandamina ñ'azy ?ñy fanjaisaisa anjara nareo aminy ñy fete? Sa misy torohevitsy manoka ñy ikarakara ñy fety ataonareo?